नौकरी का साक्षात्कार करन से पैली आप कई तरीका अपनै सकदिन। कम्पनी पर शोध करी सकदिन। कम्पनी का विवरण थें ध्यान से पढ़ीक थें कंपनी की संस्कृति और ड्रेस कोड का बाराम जाणी सकदिन। अफणा सीवी, आवेदन पत्र, सन्दर्भ परीक्षा प्रमाण पत्र, ड्राइविंग लाईसेन्स जू कि इंटरव्यू का दौरान मांगे जै सकदिन। वू एक साथ एक बैग मा रखै जौन। साक्षात्कार का दौरान अगर आप थें कै संकेत की जरूरत पड़ सकदी त वी वास्ता नोट्स या क्यू कार्ड थें तैयार रखियु चैन्दु।